لعبتي المفضلة الطبي، الطبي اكيد كرة القدم - لانو الطبي اول شي تكون بيها منافسة ، يعني تشجع روح المنافسة والتعاون ، يعني دائما تكون لعبة جماعية ، ما بس يعني انو انت اذا كنت لاعب عندك مهارات فردية اطيق تبدع لأ، لازم تكون عندك مهارات جماعية ومهارات فردية، واطلع طاقتك السلبية - فهاي كلش تعجبني